<hesitation> injo pokok-pokok kaju nukusse a, injo bangsa anu <hesitation> jati pute, <hesitation> pokok keloro <hesitation> pokok taipa pokok nangka pokok kaluku, riek pole rikua kaju bassi, <hesitation> kaju bajang a, <hesitation> jati biasa, <hesitation> riek todo rikua anu jati eja, riek rikua sappajeng, <hesitation> injo <hesitation> riek todo anu, kaju naknasa, <hesitation> pokok pettes, poko rita, <hesitation> pokok gatta, riek todo rikua anu, <hesitation> pokok rambutan, <hesitation> pokok durian, <hesitation> injo anu pole, <hesitation> pokok parring, <hesitation> injo pokok parring a biasa rihaju anu, rihaju balli, ri anu punna pakbuntingang i to, <hesitation> pokok apa pi injo <hesitation> pokok jammu, <hesitation> riek pole rikua anu <hesitation> pokok ambas pokok ambas <hesitation> apapi issek injo <hesitation> pokok apapi issek injo di, <hesitation> anu pole pokok lassa, <hesitation> injo pole <hesitation> na anu, riek todo <hesitation> poko bainang, pokok-pokok jammu <hesitation> pokok jammu ere riek todo <hesitation> pokok kadondong, lohe punna anu ia, <hesitation> apa riek pole apasse injo <hesitation> apasse injo bangsa anu, <hesitation> pokok kaluku a-pokok kaluku <hesitation> apapi issek injo <hesitation> ouh punna pakkok kaju ia lohe tala ngissek ripau ngasek ka lohe kelia i.